Narekko mabbicara ulang tahukkiq ero menurukku iyyaq cocoq e yero engke beppa na mappakario-rio i nolli manengngi biasa anggotana akko ulang tahungngi ri bolana lowwi manre-manre beppa togi daging togi nanre makkoro iyyaq waseng menurukku ma- makanjaq narekko <hesitation> mangacara ulang tahungngi.